Ja ya uk jue yë a'ax du'u nuk i'ix ñë'ë nya mëdmëdyakyë në ko'o a'ax dun kë xë nyawinyëm nyawi'in wyatyë a'axë kyopë a'ax xëdytë, tyam a'ax nyanawe'y nyako'oweyë tyam a'ax nya'ajxu'k nyawëxugëyë jadun a'ax du'u i'ix yë'ë dun uk a'ax da'a je'e nya mëdmëdyakyë porque ka'ap ejt's dun nawëyë'ën nebyam a'ax dun jya ya'aj mëdyaktëkëy pero yë ya'ay nëwynjëwëyëp ayë a'ax yë'ë uk a'ax pëdun na'ak yë'ë jiukatyë nyawëbya na'ak yë nebianak dun mëdyaktëky